Eh besorrieiva anâ da-o mego da vista a-o manco eh unna vòtta l'anno pe fâse controllâ e dapeu eh besorrieiva mettise i speggetti giusti. Coscì.